La Türchìa al a 'na cültüra ën po mës-cià perché Istanbul a zmìa üna vila ucidentala e l'autra part dël pais al e pi üna üna part pi ch'a zmìa pi a l'Azia e al Medio Oriente e a sun musülman